भारत ए गो देशबा उ चिनसे छोटाबा नेपालसे बरकाबा अउसङके भारतने बहुतका किसिमके हम देखाइसी । अनसङका बातावरण सबबाटे जैसेकी खासकहकेत उहा बेसि गर्मि रहैये । डिल दिलि जैसन ठाओने गर्मि जादा कहके रहैये । उहाके बातावरण बहुत कहके परदुषण रहैये काहेकी उहा जनसंख्या बेसीबा समुन्दरके छेउनेबा ओइसे जादा गर्मि होइए । आ ओकार जनसंख्याभि जादाबा ओकर ओकरभि बजूद भारतने कथिबा कहके जनसंख्या बेसी भेला से व्यवस्थित नबा आदमी लाथा लिङ्गबाते । तह उहाके मौसम नेपालके मौसम जैसन नरहैये मौसम तह नेपालके मौसम बहुत निमनबा बहुत स्वर्ग जैसन बा । उके हमिनके नेपालके तुलनाने भारतके मौसम कहके नबाटे आ हुहा कहके खास कहके बेसी गर्मिके कहके मसुस बेसी करैये आ गर्मी बेसी कहके रहैये भारतने ।